Han a sian nɛ awe nɛ a ni ofɛn a beni yi a nɛ ani ofɛn a be um ho mi yamu o ho mi un ma mi woro be kwa donk han bɛrɛ a besɛro sian donk mu cunu mi ma tete han dia sɛnu mu cunu mi han dia a sɛ wese sirtu ho mi a'o we a wese a'o we pu'in pu'in a'o cɛra bun